Vanglades je va tëtä jocua reta jeimbiu jae co arroz, jevae jare jouvi ilssa jei va, mbopeti jevae +akä rupi guano jae jocua ma ndaye jou reta jare jou reta reta ye vi jaeco kuna ichuri jei supe va jae jocua jembiu reta jaema jae reta ma joucatu jae reta jëtä pe